اللون الأحمر له خيالات <hesitation> جدًا متعددة بفكري، مثل:- الورد <hesitation> ورد الأحمر، أو الورد الجوري، <hesitation> أول ما يتبادر لذهني باللون الأحمر ممكن الأشياء الحارة، والأشياء -ال- الملفتة، دايمًا يكون لونها لون أحمر، الأحمر يرمز للقوة، يرمز للشخصية القوية، يرمز للأشياء الجميلة.